Ин савол мавзӯи асосии замони мо мебошад. Бисёр одамон бовар доранд, ки ахлоқ ва дин ҳамеша бо ҳам алоқаманданд. Воқеан, бисёре аз арзишҳои ахлоқӣ, мисли ростгӯӣ, меҳрубонӣ, эҳтиром ба дигарон ва адолат, дар таълимоти динӣ ҷой доранд. Аммо, дар баробари ин, бисёр одамон ҳастанд, ки худро диндор намешуморанд, вале бо виҷдон зиндагӣ мекунанд, ба дигарон ёрӣ мерасонанд, ростқавл ҳастанд.